אלע קאוועס וואס איך קען? ס'דא טערקישע קאווע, פרענטש וואנילע קאווע, דאס איז גראדע זייער זייער גוט. <hesitation> נאך דעם איז דא די רויטע, מיט די גרינע, די רוי, די רויטע. איך פערזענדליך האלט די רויטע איז באסער, דיקעף. <hesitation> אלע מינע קאוועס איז דא. <noise>